אלמַשְרוּבּ לִי כִּיעְ׳גְ׳בּנִי בּזַאפ הוּא אֻתַאי בּאלנַעְנַאע, מא כַּאיְן בּחַאלו פִי אֶצּבַּאח ולא בּעְד אֶלמַאכְּלַה, כִּירְטִבּ אֶלקַּלְב וּכִּיעְטִי וַחְד אֶלרַאחַא, כּנְטַיְבּ אֶלמַאא וּנְזִיד פִיה שׁוּיַא דִיַאל לְאַתַאי לאַחְ׳דַר נְחַלִיה יִעְ׳לִי שׁוּיַא, וּמִנְבּעְד נְזִיד אֶלנַעְנַאע אֶלטרִי וּאֶלסֻכַּּר חַסַב אֶלדוּקּ, כּנְחַלִיה יִתְחַ׳מַר מְזִיַאן וּכנְצֻבּ כּאס מְעְ׳רִיבִּי מְזוּוֶקּ, האד אֶלמַשְרוּבּ מאשִי עְ׳יר לְדִיד ולכּן פִיה תַקַּאלִיד דִיַאל אֶלדִּיַאפַא כִּיבְּקַּא דַאיְם פִי כֻּל דַאר מְעְ׳רִיבִּיַא.